Kuvaalisha ndu nikiwole kwavakomu shiko usapi ufayaki kwingi kukawa kule kuyo kurahisi kurahisi kidoko. fukundu andu kwava kumo mesayangita akte besa. ngamesengetya ngame kulya likolo kule kurahisi kabisa ikwetwe niwa nikute uumu isahilifu.